Sɛ mereyɛ "ͻake" a, dza meyɛ nye dɛ, medze me kyirefuwa no mu fitaa no nkotsee fora esikyire osiandɛ miyi no mu akokͻ angoa no fi mu. Na meka fora ma ͻyɛ popoopo wie a, medze m'angoa a ada na me isiam for a. Na meka fora wie a me tsitsi hyɛ adze mu na medze kɛhyɛ fononoo mu to. ͻben a, nna medzi.